Raha zah rery no tabela eto an-tany dia <hesitation> zah zegny magnano zavatra tieko atao zegny zah, <hesitation> mazava ho azy tsy tsy andeha hamonon-tegna fa miaigna normaly hoe miamby ny lera angalan-jagnahary satria sarotro be zegny andeha hirombaka hamonon-tegna nefa anao magnana anjaranao manôkagna. Aleo miaigny normaly, mba afahagna hoe <hesitation> miambigny anjara satria ny sarotro be ny hamonon-tegna satria izy io samy miamby ny anjarany.